Yele sepu sepu deho kalia deho akuse makalea'e paenama akalia moho a'ane mo ahono sae sepue beumunama tiemo e senena akalie moho amata'ahi na sai sepulu de akuse makalia i painama akaliay moho ahono sae sae homo'o ne na ya'uho hukulea deo akuse ohono uweneu nake utane ane anea utane kupena wana ne awe uwanapui keitusa pai nama atane sa'e sa'awea mo ana pui mo ho ketusa si ane sahae na nyahedeho yamiho nyahedewei akuise usatide'e wei mahono sae sepulu aweimamana pui'i nake tina kaimuli si susa mo sidol lodi loka e sae sepue yele sidoledipkai sae sepulu yele na amiu maka mian leheke'i mohauna sade mohono weneu akuse mahutuhu weneu akuse ma'umu e Akuise mahonoe hoho'e dawese matane ane anea ane anea de kupelawana de pai yamiho matane ho mapakeo patamu lelai eke'i me yele e po tu yele epe tutuka e nya hede'i matane tulene yele matane ina ale yele matane nasate yele ma tane sai duwe puluk kate a neyele liki a sai sepulu lematena lulu loke layele'i dause ane anea edo'o setuak kai te la niki duwe anite nede sepulu lai mah tane loke'i pai kaitia ho mapanua isemule lai mai heke'i kaitia nyadoa sihono hake'e tukanya hede'e yami apo'ora do'o mapunwe maikaitia si souwa awema na mapangu si'se'nu o leamepae wae metetu patai deho se mahono weneu ho nyahedohi mo'i me nyadoa ho ma'oti nasiloi sepulu sepu sisiloi na situhu weuneu neu me Usatedowe sitai si iya o utana nena siloi siloi sepusi na sia luku nedawese si yamane taihi siloina sihono weuneu nasituhu weuneu siumue ne dawese si tete nelu suana ne'akuse awe sai sainina siono sia sai sainie sitane anite akuise mapina na mapina o'e si hono ho'e tuka si tane anite si teka anita sine nea'ana elai tilu nekoho na siute waka yaule nasi a'neu nama pina laisituwe neu si'inu siane nyadowa ho pae sepu sepu dela hi ho'i sei saikina uwesa a yo sepu sepu sipanu'i na tuka sihono weneu ko'o kaitia apuora ne siwai'i pai amiho tepi duwe sepatanea sealuna ho apiase ni me ami wae waemaleho yamimae heke'i natuka yami nya hede'e masike alune masike weimale me sepu sepu deuho saisai due nie sai sai due nie yagsia wae Anune sihatanane jua'e ehoi ha'e yami wae nusa papa demo'o yami wainya weimaha leodemo na yami wae wema doho pae akuse matane sae sepue duwe akue semau maunya pulane mau mau nya pulane moho ane anea sepulu wakela pae deo ehehono humo'o na tukanya hede'e kaitia sei sihono weneuke akuise simaunya pulanena yanapui tuka nyahede tuka de yami sepuka doho akuselai mauhono sai sepue doa akuse mamaunya lapu tukalapu aikedida wei ane anea wakela pai ketina kaimuli eho helai aweka'e dawese namalapue ekidida musa'a o mo lepai e sai sepua wakela paideu hono homo'o metuka lapu ekedida na tana nela wakela pai anite wakela pai tina kaimuli kene mau ne tineu lu ho nye awa maisia aidawese apa ae wuduwoe ho nase anita se ho ko wei kaitia sihono ho kalatane sihono kalatane nasi petu anita ko sipine wa'amanya kalatanye sipne wa'amanya kalatane ko tuka aku'i nasena Siloi na si'ane neko laisi petie leise de lua sipei wa manya okate sileu uwe siupasie stekiyau le seu u'utewa waka yaule dawese sinue loke nasi ane sepusi